Refrir yukuxa, kangua kadanguano esté, <hesitation> xix kinguano nuño nrida xán, danguano nreyunó, tindode yuno kixa'a, neno para kuña kixa'a no se eha a perder.